Ny olo mahay misalasala moa zay da olo mailo io amin'ny fiegna, olo tsy rah voafitapitaky fahatany avao, olo mahay mandiniky soa mahay misafidy, ny fiegna tiany hanana ny manraky koa.